जूते के कुछ मुख्य भाग ये प्रकार सी छ: सोल - जूता कु तल्लु, जू ज़मीन सी जुड़ी रहंदु। इनसोल - भीतर कु हिस्सा जे पर पैर टिकोंदा। अपर - जूता कु एंच कु हिस्सा, जे पर पैर कवर करदा। टों - जूता कु अगलु हिस्सा जखम अंगूठा रखदा। हिल - जूता कु पिछलु ऊंचु हिस्सा, जे पर पैर की एड़ी कु सहारा देंदा। आईलेट्स - छोटा छेद जख पर लेस पास होंदी। लेस - रिबन/धागा जूता कसन का खातिर। यू सब जूता का मुख्य हिस्से छन।